باش تخبز كعكة بسيطة، أول حاجة حضر المكونات: واحد كوب سكر، واحد كوب دقيق، نص كوب زبدة، اتنين بيض، نص كوب حليب، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. اخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي، بعدين أضف البيض، الحليب، والبيكنج باودر. امزج الخليط بشكل جيد. صبّ العجينة في قالب مدهون بالزبدة، وادخلها الفرن على درجة مي وتمانين مئوية لمدة نص ساعة.